لا مبعرفش إننا يعني <hesitation> أعوم خالص، وعمري ما عمت قبل كده، وأكيد مش هأعرف إن أنا أفضل فوق الماية وفيه عاصفة شغالة، فلأ أبداً.